<hesitation> ruu' la tziyaq pues la tziyaq onteera wach nikoj nipantaloon je' taqee' la de tela de lona gabardina <hesitation> nikamixe'n re' taqee' la mas que todo tz'oo' niwila' nikoj la kamixe'n taqee' la playera ja'ar y nitziyaaq mas kee todo re' taqqe' la qakoj hoj onteera y pues tah janaj tziyaq especial pero si re' la nikoj mas que todo re' taqee' je' la playera